Pues lau já la fu ni no lau fu ni au ni pues es lo mismo jo óh pe lau já la fú nih jo lau máh muo, já la fú ni jo siempre láu máh muo tó raum tsá zaing ou raum chá lo muh ou raum tsá uin chiu ou laig tsá yaí pero áh joh níh jo muo sé muo íh loi maí to áh fu ni noh laig tsá chaí pero náh jaí maig náh tó áh fu ni noh laig náh chaig chía jó pe lau fu ni noh siempre raum tsá lau piso raum tsá baño raum tsá óh ká nih já lá lau. Já lá tá éh chá tsá raum tsá lau bú noh ain nau cóh lau raum muo ñiuh raum mesa chi já fa un ni por que bá óh fu nih noh jó éh laih un ejemplo bá no óh zá fu ni noh joh báh ain naum shíh áh no jo gai yaí mu jo laí pues pero lau fu ni noh shía la muo fu ni que muo áh jein que áh muo jein láh laú láh jo laig já la fu ni. Siempre muo jé muo siempre-siempre lau muo náh que báh ain náh lóh pues meí náh tó ni noh pues siempre cóh ni noh raum muo chi cóh shampoo la jóh jo pe la joh bá mai lóh já le muo cóh ni noh oh-oh pues ni noh áh meig gi tó por que siempre ni zaig por que la geí do según que. Chá tsá nih pero jé chá óh loo tzáh chá tsá lau ca pi, pe cá pái por que óh muo lá eig fu ní lau oho muo nih jo la noh gi pues ni záh lá muo fu ni záh shia tai fu ni ain naum pero lau la jo óh lau laí raum buh lai raum trastes la bi buh gi trastes lau laig raum mesa, laí raum ni búo laí raum láh muo cosas chí lai raum lau supongamos que lau náh ai té santo supongamos óh aí raum ko fu ni noh ai raum ni buo raum lauh lauh fu ni noh yía muo fu marca já la áh ka chia fu ni pues muo óh yía muo fu siempre muo náh có náh cuain bá mein naum tó lau báh ni noh jéh-jéh no muh oh jo laig éh aíh laig óh pero shia gi shiu pe bá mein naum tó lau fu nih noh jo pues fu nih fu noh pues lau muo noh gi zá en lo que bá main éh áh fu ni fu pues aig gai, aig gai jo pues lau siempre máh muo tó áh fu siempre lau já le muo maig tó fu nih aíg fu ni noh áh muo único lau áh muo fu áh muo raum tsá zain áh muo yíe espuma lá muo muoh fu ni aig áh oh toi na ni cuam.